Wo ňaama le ko, siisee fanaŋ ka a, miŋ ka domoroo dii a la. a ka wo suutee le. niŋ siiseelu be i bulu suo kono. waati niŋ waati i ka kini kesoo fayi i ye waraŋ i ka maani kesoo fayi i ye, niŋ i funtitanaŋ reki i se borinaŋ i ye benduu i ma. Aduŋ niŋ i je looriŋ daa woo daa. i se naa loo i daala parisiko i be a bondi la i ye a dii i la. Donku i la interee i ka wo le bayindi.